To kan lei chika yoko yito <noise> ka buwai nyi ngyangi tunda n'wo yi nuwa miringu lamu tu farko nsar pna min to mi fa nya ku rangu burunsina kan sarpna wukangi chewei kin a a yio klasa goma nyinowa bana wukange chewai kin a a yi mwatangya kan nyinei amma tu yo yoko yi cikanga ningu a pna ka yi wunan ti bak yi mwatandi yi yinga tunda yi bo yi nuwa bu ning wura kan nyinowa yi sapna damuwa yire ba- ba suwa yiro bati kafin ba sayiro kin to yi mulatangya kan nyinei, wu konge dong apuli kuma dewei goma nyinou wa bati ka nyi yiri yi nayi kapn ba chekin to yi mwatangya, kayi mwatani kanyinei, kayi lami nuwa pra yiri o to wuna ni ngula nye se yi ningya yi che kanda ku ning wa yi sapna a bayan pu ner wuna nugu burye sna ya teng so se a sa chei nuwa lei kin yo yoya kurangu buryei <hesitation> kowa bai to a yi mwata kanyinei a iya yi teni nyinou so goro yito sai a chawara, ka chawara wuna tar mere no mwatano kanyinei ko kuma a a no saro chei no yiwa bu ning wura bna kabai. Ka ba suwi ka puwai nyigu yiru nyinno ku kangu wei ba nyi yiro yi na kapunnan yi chwiyongyo a gaure bu kanga kuma kanda ku pna wug tibak ka nwo sar che ner wuna ka bayi kuma ner wuna ningya kalangu kuna nwo chwatuwei chwiyingo a gaure ding nuwa ba kasa nyino ko kuma bu kang yoi ka pna wunone ba mwata a pno chuwon nyinou ruwongi tibak pna ba teno don no ba nyinga no ba cingo bur si ya teng sna, to kadda ku yi ningu a pna.